هل تعتقد أن هناك فرقًا بين الثقة والإيمان؟ ايوه، في فرق بين الثقة والإيمان الثقة تكون في شي مادي أو شخص، وتكون بناءً على تجارب أو أفعال مثبتة أما الإيمان فهو أعمق، بيكون في شي غير مرئي أو شي يعتمد على معتقداتك، مثل الإيمان بالله أو بمبادئ معينة